ଵାଶିଂଗ ମେଶୀନ କେଂବା, ଲଂଡ୍ରୀ ମେଶୀନ ହୈ। ଏକ ମେଶୀନ ଜହାଂ ପୁର୍ଷା କେ ସଫା କରେଗା ସାଜ୍ଯ କରେଂ। ଏହୀ ମେଶୀନ ପୁର୍ଷା କୋ ଏବଂଗ ସାବୁନ ଵେଭାର କରେଂ, ପୁର୍ଷା କୋ ଦୋଈତା ଏବଂଗ ସେମାନ କୋ ସଫା ଏବଂଗ ପରିସ୍କାର କରେଂ। ଵାଶିଂଗ ମେଶୀନ ଵେଭାର କରେଗା କୋ ଆପନୋଂ କୋ କେବଲା କପଡା, ମେଶୀନ, ସିସ୍ନା, ସିଲେଶ କରେଗା ରୋ। ଜଲା ଏବଂଗ ସାବୁ ସ୍ଥାନା ଜୋଡୀଗା କୋ ବଡେଗା। ଏବଂଗ ତାପର ମେଶୀନ ଟର୍ନ ଅନ କରେଗା କୋ ବଡେଗା। ଵାଶିଂଗ ମେଶୀନ ଅନେ କୋ ସୁପିଦା ଚୀଜ। ଏହା ପଡୋଂ କୋ ସମଯୋଂ ସଂଚଯ କରେଂ। କାରଣା ତୁମ୍ହେ ହାଥରେ ପଡା କରେଂ। ଏହା ପଡୋଂ କୋ ଭଲା ପଡା କରେଂ। ଏବଂଗ ଫେଗୁରୀ କୋ ସଫା କରେଂ। ଏହା ପଡୋଂ କୋ ଜଲା ସଂଚଯ କରେଂ। ଏହା ପଡୋଂ କୋ ସଫା କରେଂ।